هلّأ عنّا بقول سؤال هون بي أول هل تُفضّل العيش في بلدة صغيرة أم في مدينة كبيرة ولماذا؟ <hesitation> هلّأ في ناس بيحبّوا يعيشوا بالمدن حدُّن كل شي الأسواق، <hesitation> المولات، المحلّات اللّي بتختص بي كل شي، السينمات، مسارح، <hesitation> بضائع كل شي من كل الأنواع، مستشفيات، صيدليّات، مدارس، جامعات، كتير كتير كتير المدن فيا كل شي وبي ضلّوا أريب عليه كل شي. هلّأ هوني عم تسألونا هل تُفضّل؟ أنا شخصياً لأ بفضل عيش بي بلدة صغيرة بس طبعاً هالبلدة يكون فيا مأمّن الاحتياجات متل إذا عزنا دوا إذا مرضنا، فيها سوق نشتري خُضار، فيها كهربا، فيها مي، فيها خدمات، فيها كل شي بس تكون بلدة نائية ورايقة لأنوا أنا من النّاس الما بحب الصّخب، ما بحب ضجيج المدينة، ما بحب عجقة السّير، ما بحب الصّريخ، بحب الحياة اللّي كلّا رواء وهدوء وسكون ما في ناس بتتخانق مع بعضا. ما في زمامير سيّارات، ما في مشاكل، إي حياة كلّا هُدوء وسكون وروائ فا أنا لأ بفضّل عيش بي بلدة زغيرة عن أنّي عيش بالمدينة بي مدينة كبيرة حتى لو فيها كل شي. بس بي- بيكفي يكون مأمّن الأشياء اللّي بيحتاجا الإنسان ضروري وبي عيش بهالبلدة حياة ه- هادئة ورايئة هيك بضّلوا محافظ على أعصابو ضلّا هادية ورايئة وصحتو منيحة.